أعتقد أنه كلياتا عنا قوة خارقة بس بمفهوم مختلف عن القصص الخرافية وقصص الأبطال الخارقين ، كل واحد فينا عنده القوة الخاصة فيه اللى يقدر بيها يساعد الناس ، مو شرط أنه يكون بيطير ، مو شرط أنه يكون عنده قدرة على الأختفاء ، لكن كلياتنا عنا قدرات.